دنڅا یا اتڼ لپاره به اول یو څو تکړه ځوانان چی ملی اټن یی زده وی را پیدا کړو وروسته به یو مناسب ځای او وخت انتخاب کړو ورپسی به د ملی اتڼ دپاره یوه وطنی او ملی سندره انتخاب کړو داهر څه چی وسول نور به موسقی چالانه کړو او اتڼ به شروع کړو اکثره ځوانان په اتڼ کی ډير تکړه دی